المانيا دي ياخي الجو فيها بارد وفيه مطر في الشتاء ومرات بنزل تلج اما في الصيف الجو بيكون دافي لكن ما فيه سخانة شديدة والمطرة ممكن تصب في اي وكت والحتات القريبة من جبار الالب الشتاء بيكون فيها ابرد وفيها تلج بصفة اكتر لكن عموما كدا الجو عندهم معتدل